Laha gny fomba <noise> fanova <noise> samboaly rey. Laha gny fahaizako azy zany, fa misy lamba eo. Ohatsy foty, la misy mena, la misy maitso. Le zairy avao raha rey, apitiky. Foty iny atao aloha zairy miaraky amy mena iny, mena iny amizay koa zairy miaraky amy foty iny, la i zay.